Nu kuniyó ja naka'aiyo ini ve'é te kuni ja jakú nakachayó ntii, xintisoyo taka, taka este cha'an taka tikacha, taka nu ini nchaá te kuni ja kuaányo taka nun nun kuniyo naka'iyo ini ini ve'eyo te luú koto te kuni ja xintiso ntiyo taka taka tikacha taka nu ma ku va'a nakaiyo.